Coffee ni sai ang cha nwngna hamjakgo tamoni hinkhe aang cha no dudh rwuiya ui bo som rwui bo nwngwui mano cha no. Phiaba coffe no khe chini <hesitation> tei dudh rwuiya khe khama ni nwngwui maya. Tamoni hinkhe coffe o kwbangma manwui rwuui bo nwng kaham khe swnamwui ngnwui maiya. Haini bagwui aang cha no bai coffee no nwngna khe aang chano no nwngna hamjakuknai. Phiaba coffee no hinkhakhe chini tei dudh rwuiya khe kaham khe nwngwui manya ongo. Coffe cha ni sai bo mwnago tei kwbang khe nwng khe horo thuyui maya ongo coffee no.